Yottaago Magellan to dunngu ngu ujunere ngo e teemeɗɗe jowi e no gasi e ngo, kam woni arande fuɗɗaano colonisation Sipeen.